﻿Maca ƙhin Lhuni d'id'ina, mu ndaka fayata-a kuwai mu ca zha ti kuwai ba a vuwita sai muca bayan, mu ca hala shuvuna, ba mu hali shuvuna sai mu ca haɗa vina khuwai, mu ca ʒha shuvun ti dagai mu Khiya Lhuni bu mu ƙhiniyi “mu mu” mu ʒhayi ti khuwayi mu ca zha mu ca kawusi muca Kawusi muca Kawusi, ba mu kawayi a ummi mbanai a bughi Kankan mu Kawayi mbanai to ba mu puc'iya, ko ndaka Sinna vakthi "a ndaka vula'a a ndaka vula'a" mu ndaka puc'usi ghi mbani indi mu ndaka kwa p’a um um mbashata <hesitation> mbashati "ti ti" ghasi to ba mu puc'iya a ndaka vulagha, amm ghani mu puc'a gu ba a vuwiti wuti mu Khiyiya mu ɗi ya mu puc'i "ɗi-ɗi"-ɗi daghi ɗi kwanoni nagha ah a ghanti a raɗita amma Kawuya kawi ta mbunau kawita kawa mbanai mu ca puc’ala ba yani bu ndaka ɓusi.